Kueni koo de barro, kueni koo de barro, taza de barro, olla barro, jayo jarro de borro, xuna tiuná ña tió ninda xhin tiuná al <hesitation> inió ajan, uxaxhion kutaxhena xa kenreyo kano ho ke cafe koná pero xi taza son redondo xa'ako.